مرة مرة كنعاون وكنتبرع لواحد لجمعية سميتها "دير إديك". هاد الجمعية عندها دور كبير فمساعدة الدراري الصغار باش ميخرجوش من القرايا. هاد الجمعية كتبني مداريس للدراري لوكتشري ليهم الكتب واللوازم المدرسية وكتعطي حتا لوالديهم الفلوس باش يشريو ليهم الحوايج ليكحتاجو، هاد الأعمال الخيرية مهمة بزاف في المجتمع ديالنا ومهم نساعدو بعضياتنا